لنفترض انك تقصد <hesitation> للمشي ازا كانت سرعتك في المشي يعني مسلا خمسة كيلو مترات في الساعة، فاليك كيف يمكنك حساب المسافة، تحويل الوقت الى ساعات اربعين دقيقة اربعين في ستين هو اتنين لتلاتة ساعة، وفي استخدام المعادلة، المسافة بيساوي السرعة في الوقت. لزا ازا كانت سرعتك خمسة كيلو متر، فهي المسافة التلاتة وتلاتة وتلاتين كيلو متر.